Fire ko kume paat, poko fire ku kume, vel kun fire paat peme paat fire me kun fire tit paat me fire hundred dari ken ken. hunderd ken nan.